Ny fikafika rehefa mahandro sakafo nefany an, bitibitika vola am-pelantanana an, Nefany sy hampiova ananjy <hesitation> miezaka mividy le legioma maro loko an de <hesitation> ahena i hamaroany an, de iny an sy mampiova ananjy.